Mswaki wondo kasi undungusha kwaidua ushafofo maiyoni kwasinga maiya fu'kangama hata kwa mmela chako lolia ahm maiyafo kwetafo hatafo tukute kulindungusha kwera msaki kwa singana wo hata bila dawa shi lazima uwire dawa tikifo kute sasirwo kwenda kuri changamoto ya dawa kwa hera mswaki kwa- kwasinga maiyafo kweta harufu yeyawa sifoto kungu nifo